Gny fahaizako gny hoe grille-pain zao zao hitako amy télé regny <hesitation> fomba fagnana- fagnakarepoha mofo regny. De apetrakinao agnabony eo fotsiny i mofo iny de misy bouton tsindrianao zay. De lafa tonga am’zay ohatry hoe mikarepoky tsara am’zay zany iny mofo iny de izy foana no manainga an’iny mofo iny teo.